<noise> Allô Jirama, azafady lahy zahay zay lahy efa misy roy andro tsy nahazo rano aminay atiky, ka tsôny mba afaky manesy rano aminay aty nareo na mba mahita hevitsy hoe mba hagnampia anay amizay rano zay.